Min kam mi yiɗi gite e noffi am. Amma so un laatake dole mi suftay gite, mi resa noffi, ngam so mi yi'a mi wawai mi haydu, mi wawan mi jannga hunduko yimɓe, ngam mi anndita ko ɓe ngiyaata.